لو شخص قدم لك خدمة حلوة، مفروظ إنك لازم تشكره فمن احسن الشي عشان تشكر إنك تكتب له رسالة لطيفة مرة على التلفون وترسل له إياها، مظمون الرسالة إن تقول له شكرا على الخدمة إللي سويتللي إياها، وإن بتدعي له بالتوفيق وإن الله يبارك فيه ويجزاه الخير وبس.